Egäsugunõ tülü om arõngu man väega tähtsä, selle et ku om määnegi arvosaamatus, sis <hesitation> tuu pandki inemiisi vai osapuuli tahtma midägi muutaq ja parõmbas muutaq, et sääntsit tülle ja konfliktõ inämb es juhtunuq.